Fomba iadivagna amin'ny fampitahoragna ny zaza à l'écoly: tokony mivolagna zegny ray aman-dreny amin-janany hoe mampianatra zegny e, magnampy mpampianatra.